<noise> jarpala' <hesitation> wunaq o jarpala' <hesitation> tzij qatzijb'al wuxu' kajkawnek kab'aj wuxu' kajkawnek <hesitation> qilan e k'o juk'al jo'oob' che qas <hesitation> rel qatziij <hesitation> kajakawnek, wuxu' kajkawnek qaya' rib'ixiik xaqara' <hesitation> k'o nikyaj chek xu' chan qast qast qaya' richoq'ab' e qas qaya' richoq'ab' el qatziij ra'aj aj mayiib'. <noise>